Gne piso koa misy maromaro amn'izy regny moa sy mahazaka gne gne volovolony igny, misy alerzika vo ma raha da tonga da mitsivehy, da misy koa mamindra aretin-koditry ino moa izy igny, lagaly, mipetapetaky aminao eo izy da mifindra aminao gn'aretiny igny, da mitovy amign'amboa raiky koa hoe misy haromontagny, izy maseseky fahataniky igny, tonda mipetaky amianao eo gne hihiny igny, mifindra aminao agny aby gn'aretiny.